Meu rii taa baa naa, bah baa lebbu rii bah baa lebbu rii, oo pii meu seun wong sonke beuraa, oo beun pah bin naa beuraa, beun leb beu sunu, era baa baan zong teu koole, pat deu baa kum kuu, baa duu neb beud sii. baa kum lamke keu neb beuraa. baa baah nii pat keu neb beuraa. bah vallin beu ya. pah beu seun nuubood egn beya. bah vallin beu ya. bah pah beu seun zong aah beu teu in dan lamb beuri pat. zong aah beu em beuri pat, bah pii beu siin kpensella, baa siin baa maa kini, baa beui baa maa kini geu beu kiin, seng bob beun bein teu velleu yebaa, beu wong ning maa she. beu kang kuu. yaa beu beya, bah wong aah baa beu rii. eong sona. beuri taa tuu man ke kuru. obeu ko ya beu kang geu, ya beu pah taa kem beu bueraa, beu eg taa nuubooraa. har ya beu obeu ko ya beu bob taa tuu beuraa, beu ba bue moo baya, bah pii beu peudke yaa. bah ii beu kpang son yaa. bah pii beu tem lamke ya, beu teu taa wong gam keu aah kiin. nyam dey koole, yid beu bom keu bah gaa. bah pii beu seun nii pat, baa ba ma kin beu maa keun. baa lam ina beu lam kuu, baa eg nuubooraa, beu eg kuu. zong aah tum beuri pat beu em kuu, beu daa kuu. Bag maa seun neh sona, baa daa beu ligeureu seh, bah daa beu gullum seh, bah nyam pat beu teu keu oo tah, beu rii dan lesu keu oo taa, beuri eg nena teu yed veud tuu ruu roo, beu eg nena beu teu in lam tuu ruu roo, beu eg nena beu teu em lessu roo. pat bah pah seun peudke beu gabtaa in beur raa ye roo. harr! Ya bu kang je. oo beu ko ya be kem abu be ya, wongha ba beuri yid beu bom keu kuru seh, baa yid keu in lambe sii. in lam-in lam beu lam in waneh, baa yid keu, baa dul ne sii, baa kum sonke keu neyha. baa zong-zong dei pat baa em je sii. bah geu in sona. bah peudke pii beu tebeu yaa. haa! Val ya koi rii je, bah peudke. pii beu nii pat. wong oo beya beu bag taa. nii pat beu em beuri beu kii taa lamke oo beya, bah ma seun nii pat. bah pii beu tebeu ya. bah ked beu kpang yaa. baa pii beu kpengsel ya, zong aah teu em beurii geu koole, bah bag beu sunu, nii pat pii beu seun peudke oo ruu, beu bteu tah ban keu aah kiino obeu geu yid beu bom keu bah gaa. bah ooraa leebeu sunu, araa oo sen geu. beu vuga zong gbaruu gaa. Araa oo sen geu, beu ma nii geu koole gaa, araa bah sen geu, nii pat maa beu ban gaa, bah aah baa sunu, wong aah baa rii pat, wong aah baa rii koole pat, beu bag teu kunu, wong aah baa rii pat, beu pii teu keu oo raa. wong aah baa rii pat, beu kiuw teu kunu, wong aah baa rii pat, beu bag taa, harr! Abu ko ya beu dooh teu je. babeu bah geu, in mokeya. yid ii bm keu bah gaa, ba geu in sona, bah tikpengha seeh leg keu yeb taa rii maa. baa yaa. beu neyha nleu bahm sen dii, nbob zong legeu pah be gaa, zong legue pah be gaa. zong legue pah beh nii, nda fudin keu bahm da, neyha lebn dii, nteuw peudke inaa. wong aah teun baan dii nteun kenaa, wongha teun gam dii nteun inaa. nbeun gameu wong vagsii seh, obeun koo, aah rii nbag beun ya. beu ba taa bah geu, in sonaa. ob oraa leb beu sunu, nying beu siin wola, pii beu siin in liinaa. saa seun nii pt. beu teu taa ban ye roo. bah in sona, bah pii beu seun in liinaa, bah kang beu sunu, bah pah beu seun nuubooruu, bah maa seun nii pat, bah pii beu seun bassaah, beu pah taa keu kena. woo taa oo beh nyem keu aah kiin. beu moya bah, bah in sona. nere pat, bah oo in sona. keu aah kiin meu teu baan ye roo. bah geu, ner pat oo ii ba kunu, Gam sangha ii lebn beuri, bah sen geu ko in ning maa nban gaa. sangha ii lebn beuri, bah da ban toh. boo baan kin. nzai nkang ii geu, zah n’em lessu, nkang yi geu, dan kobaa wola. zan em, zan da ko’a nyeuraa, dan em ya geu, nda lessu dan lamma inaa. ndai lessu geu da baan toh! Iyai geu ii pah gang yila. beuri beu ni em nii fogu, ii da gog dan taanaa. nenaa pat. bah beu ri ii beu seun kpangha ye ruu, bah maa kpang aah ye broo. ni pat da kum sonke nii, ina beu saah rii pat, baa keun bobaa, bah baa taa keu aah kiin, baa kum lamkeya keu bah taa, baa kum peudkeya keu bah taa, bah ma seun nii gbaa pat, koole pat, bah tijpenha aah seeh leg keu yeb taa roo, oo maa artin baa yaa kan song, bit mai baan kan song, bah neh sona. bah neb tebue ya, bah neh son beuraa. ii wong son baa naa. nkei geu, amko nda in son maa naa. nenaa nmaa rii ye rii. amko yebn beud mai dan kan teu kani, npa-npa teu yil kpengsela. amko yebn beud yai dan yil kpengsel pin kanii, npah teu seun nyedkeya, yeb beud ii dan man kani, aah rii beu tii taa ban ye roo, bah tikpengha, beu teu taa ambe baa naa, pah tebeu ambe yaa, peudke ambe yaa, nii pat ambeya. beu maa Nenaa, ii leb beu kuu, ii kang beu kuu, beu em lessu, beu lam ina. beu lii inliinaa. beu kang kuu, beu daa nuubood egn beya, zong aah beu beuri pat, bah pii beu seun kpang oo roo, bah ii beu seun kpang doo. bah maa seun nii pat, koo haaa beu kang je, ya beu dooh ya. obe ko ya baa yeb beud yin koo, keu aah kiin, nenaa ii nyi beu ru roo, baa yeb beud nyin kani, ni geu nii zong aah ii em beuri pat da kum sonke- nii zong aah ii em beuri pat da kum sonke, n-em teu nassaraa, beu yebba, yel beu yebba kennan beu teu baa naa. zong aah nyem beuri koole. kpang ambe da kum teu nyedkeya. nyii bahm wong ya gu roo. kpang ambe da kum nyedkeya. nyi bahm wong sen ko, zong aah nyem beuri geu pat kpang ambe da kum dingha. ina nsaa rii geu pat nbob gaa. nyi bah ya geu, bah iin yaa, baa len wongya geu, wong, kpang ambe da kum byedke, bah neh sona, bah neh tikpengha, bah oo raa leb beu sunu, bah beu kum keu oo taa, bah maa seun nii pat, beu moyaa, beu mou yaa, ko zong aah beu kum beu rii pat. Ni pat da kum sonke ni, bah beu moya sokko, oo kum keu aah kiin, bah maa seun nii pat, in sona. baa ked beu seun kpangha, bah leb beu sunu, beu gabya, bah meu beu gaa. ina baa rii pat bauw keun keh naa. Wongha gam deu pat baa keun kena. wongha baa beu rii pat, bauw keun kenaa. amma bah, teun wong baa naa, nkeh seh, bah teun wong baa naa, nbageu boru gaa. nyem lessu, nda lessu gaa. nyem wol kobnbey ndan kob wol gaa. em dan lam inaa, dan lam in gaa. bah ko, ii wong ambe gaa. bah rii neb son beura. bah rii neh peudke beuraa, bah rii neb sona. bah beu dii zong aah beu kum beu rii pat, zong aah bahm gam wong beuri pat, in sona. beu ked ambe daa kum nyedkeya. zong aah nyem beuri pat, da kum nyedkeya, zan taa nsaa tuussaa, tuu ambe da kum nyedkeya, kpang ambe da kum nyedkeya nii pat da kum nyedkeya. ina nsaa rii pat da kum nyedkeya, yenna ko yeb de pat, nyem yeb de pat. yeb de koole zong aah nyem beu rii, nda lamke kiinaa. Nyam dan tebeu paah naa. Nyam dan kpang keraa. ina nsaaa rii pat, dan keun pii naa, beu baa taa bah rii. neh sona. bah sen geu, araa ii leb beu seh, bah booruu, ii leb beu taa. ya beu kang taa. bue maa taa beu bill taa neyha. keu boo kiini, beu bag bah wongha. wongha beu bag, bah aah beu bag ye brii. bah rii aah beu kum taa, beu bil taa neh sona, keun beu oo kini, beu moya gbaku, bah tikpengha. obeu ko beu moya. nked beu kpangha roo Bah geu, artin nbaa ya, neyha leu yil bah oo duu sen dii, bob in ning ma gaa. neyha leu yil bah oo duu sen dii, ina saa rii pat bob gaa, neyha leu yill bah oo duu sen dii pat, zong aah em beuri koole, kpang oo da kum nibkeya. beuno beu tii baa naa, bah nbag keu obeu taa. kpang abube oo kum keu nyedkeya, npii beu peudke ambeya, beu moya, bah tikpenha. aah sil dii ked teu roo. ina beu teu man ye. bah boruu. bah boruu ye rii bobn beu. ner pat boo ii bah ooraa, mu ii-mu ii bah meu yaa, koole, bah beu neh sona, bah meu ke mu sunu, maa meu seun nii pat, leb beu sunu. yid beu bom keu oo gaa, pah beu seun peudke ambeya. vii beu seun kpang vaneb kpangha, ii beu seun nii pat kangha, ii beu seun in lambe kpangha, ii beu seun nii pat kpang oo roo, bah tikpengha beu gab ya am sen geu beu ban koo inning maa maan be gaa, npa tebeu ambey peudke ambeya. oo kum keu aah kiin, bah beu moya, beu teu keu na zuum, aah bob nyem zogo ye rii, bah. am sen geu, bah beu ban ko in ning maa man be gaa. npah tebeu ambeya. mu moya, nenaa nleb beu ku, nkoo beu kuu. ya beu kang kuu, bue bil neyha. ya beu pah kemaa, obeu ko beu leb yebeuraa. nenaa beu kum ye rii pat, bah tikpengha. beu moo bah beu ya, bah beu ko keu, gongsii sen maa. beu gabyaa ii em ya. obeu beu mouw yaa Pii ii beu seun kpangha, beu pii ya taa zong billu, ii beu seun kpangha, nenaa baa kum keu neh taa roo, ii beu seun kpangha, nii pat da kum sonke, da kum lamke kiin doo, bah beu moya. gbakuu, npah peudke ambeya. beu gabya n’ii buya. nleb beu taa. nyii beu taa kpang sonke ii beya, nyii beu kpang sonke rii maa. beuno beu bob ya. beurii lanke kiin nouw. am ko. beu moya. oo kum keu aah kin. bah beu moi gbaku